इद ह्यूमिडिफ़ायर इद उपकरण निज जू हवा रंग नमी शामिल लानो मदद लान्च। जू इद सरल व्याख्या दू जू हाला कामंग लान्च। तीऊ टैंक ह्यूमिडिफ़ायर इद तीऊ टैंक नितो, जिसमें ती भरेच। विकिरण हजू ह्यूमिडिफ़ायर चालू लानतो, जू ती विकिरणऊ लान ज्ञयाच। जू विकिरण इद विशेष प्रकारऊ पैड या फिल्टरऊ माध्यमस हाचो। वाष्पीकरण जब ती विकिरणऊ माध्यमस गुजरेतो, दो जू वाष्पीकरण हाचो। जू वाष्पीकरण लान रंग मीऊ शामिल लानू मदद लानतो।